जॉन टोस्टर गरम है वाह ब्रेड सेके लेन प्रयोग करो जात है। टोस्टर में एक उपभोक्ता प्रतिरोधक के लाने के लिए चार्जर गर्म है। जब संघरित एक निश्चित वोल्टेज पर जब टोस्टर को पहुंच जाता है। तो वाह लाइट के शक्ति के चुम्बकन शक्ति के कट देत है। एके खराब एक स्प्रिंग तुरंट ब्रेड को दो स्लाइस के बीच से खींच लेता है। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक बार बार ऊपर उठाता है और टोस्टर की शक्ति को काट देता है। टोस्टर तीन तरह के होते पॉपअप टोस्टर कन्वेयर टोस्टर और एक लाने वाला। टोस्टर एस्मे टोस्टर और ब्रेड सेके जात है जॉन की ऑटोमैटिक अपने आप जब सीख जाते हैं। तो उनकी लाइट कट जाती है और एक प्लास्टिक के द्वार भी अपने आप ऊपर आ जाते हैं। तो आप निकल जाते हैं लो और बढ़िया से खा लेओ।